<hesitation> نفظل واجد البرودة الشديدة، إنك تجدر تلبس ملابس دافية، وتحط روحك في البطانية، وتكون مرتاح أكتر، لكن الحر الشديد أحيانا ما ينحملش للأسف، اللهم جنا حر نار جهنم، وممكن إن يسبب لك حتى التعب بكثرة <hesitation> العرج، من كترة الحر، كترة العطش فيه صعب الحصر، لكن البرد ممكن إنك تجي نفسك منه بسهولة.